<hesitation> gawlaƒe, gawlaƒea, gawlaƒegã gã li, kplɔe ɖo li, ve dome li. Gawlaƒe gã me tsɔ míawo mía gbɔ le fiya oo. Vitukui vitukui wó le mía gbɔ fiya. Gawlaƒe wó, wóle Atitɔgɔn. Ɖekpe me le mía gbɔ fiya oo. mí dzɔ na, gawlaƒe ɖe mí yɔna be aɖakavi, esɔ mí dzɔ na. Esɔ ya ne yeadzɔ sɔa yea, ne mì wɔɛ ŋkeke enyi kpoa, wó tsɔ na na ame ɖe, ŋkeke enyi pkoa wó tsɔ na na ame ɖe. Aɖakavia ya, eya na na anyi. Mía ava nɔ edzɔm bieve bieve, mía ava nɔ edzɔm bieve bieve, biedze ve yea? Biedze atɔ yea? Kotoku yea? Mía ava nɔ eya dzɔm kaka eƒe ɖeka. Ne mí le edzɔm nenea, amewo va nɔna eƒle. Ne amewo le eƒlem aa, enɔ na hẽ ega dzivi va na. Edzi na vi. Ɣleti ɖeka, ehlẽ na nuɖe va na. Nuyi ne be hẽva, ye nyi gadzivi mí yɔna. Ne eƒle kotoku ɖeka fia, <hesitation> biedzẽ ɖeka yeava na ɖe edzi le etsɔ. Ne eƒle <hesitation> kotoku ɖeka, ava na biewo ɖe edzi le etsɔ. Egbe me fia, ele, le nyitsɔ mawó ŋutɔ tsã, mía tɔwo be gamea, alo mía tɔgbuiwó be gamea, kotoku ɖekaa, edzi na bieve. Bieve be dzina. Eva vaemea, eva le dzi kpɔtɔ, kponɔ kaka va le dzi biedzẽ. Biewó biedzĩ. Ye biewó biedzĩ a me ye míawo mí va le fia tsaƒe <hesitation> ame wó va le etrɔm ne mí. Gadzraɖoƒe gã wó va le etrɔm ne mí fia be <hesitation> biedzĩa ele hẽ fẽ gã va sugbɔ, ta be yewoa trɔɛ ne mí víɖe. Trɔtrɔ mea va le nyi kponɔ. Ye wó le ewɔm ne mí fia. Míawo mí me dzɔ na ga kaka awla ɖi ƒi ye na eƒe yine nyo nao alo ne ɣleti yine nyo nao ava xɔe ava wɔ nuɖe ʋlia, míawo mí me dzɔ nɛo, vɔ gadzraɖoƒe gã wó li keye wó dzɔ na ga si gbe leke míawo mí le edzɔ vivi fiya fia, ne edzɔe vivi ne eƒea fia, atɔ xɔe. Ne edzɔ si gbe kotoku alɔfã ɖeka nene. <hesitation> kotoku <hesitation> kabetakpo aloo eka eve nene. Ekati ewó, ka ve alo katakpotsi ewo mawó nenea, ne edzɔe nenemaa, eya trɔ tsɔ vayi daɖo gadzraɖoƒe gã. Ne evayi dɛ ɖe gadzraɖoƒe gã, fima me ewla ga ɖe fima. Etsɔa, agba kpɔ viɖe ada edzi axa ava wɔ nu gã ɖe. Nene be le ye ma.